Normalment no fai migdiada els caps de setmana. Per tant, no fai cap valoració ni positiva ni negativa.

Trobar respostes a la informació necessària en qualsevol moment, quan ho necessito.

La tecnologia pot apropar o allunyar a les persones. Depèn de com la utilitzem i la valorem en cada moment.

El foc.

Per dos qüestions. Primer, cercar respostes d'informació, segon, per orientar-me en el en el espai, per desplaçar-me.

La sinceritat.